Nachuri fyana mvuke nswakii, ninywe maji yonyirwe foa, koo nanywiree maji sawa koonakoosire maji, nkaakikisha koo vitafuniwa vimware nkaterekaa chai yaane nkanywa.